Inyama uwesa ukwifazi uwesa ubaniihe, kukyanya, au mdiosi, uvika, jitama mda atari sana jinahavo kivunonu itama mda hatari. Afu avakisasa vajitu valitsa ikinu kikwilangwari ifiriji, weso uvike juisa jitamywa mdamda ila, inyama inyama inunu jakubaniha, avajitu avakatare vabanihaka, ivika mukivya au munseluli jitame mda hatari. Ila twevasiko nisi tutie kaa! inyama itsakuvika munzilo namsivite jeje akatale, tutolili ifiriji tsotuviha tsenye twita tsitunzake inyama, lakini lonunu sana ukubaniha, nukurya inyama inonu jajinuke jakubaniha ubaniha. Kidakida wikididaka padebe padebe ukiterekera ukirirya, ile jamulifiriji najinoka, kwanza jiasile laza joni jetsisa mula kwasabu jis- jiva jisodile umuda kuwoni. Koo inyama inunu ijakuibanikira wikidira kipadebe padebe ijalimurifiriji mbivi, kwanza isiko nuisisi nuvalete isaka syosa sivie syove uswenu, vinanga ata- ataukurya nasasino kilaza jiva jekile jioni. Wotwitanga kuhuifasinu mu- mu- musini isyakatali, isyakisasa tusileha.